Ɛɛn, fu puurɛ ta'am pee gee ti la dagi ti fu iŋɛ la sɛla ti la wuŋɛ fu. Bee ti la dagena wuŋerɛ sore puan ti pupeelum la nyaa wa'am na. N makɛ yeti ya san zi'a sɔsera ti pupeelum san bɔna bini ti ya la'ara, sɔsega la puan dagi ti la yeti la wuŋɛ fu mɛ gee ti fu nyaa nyɛ pupeelum. Tu tari beere sa'am pupeelum mɛ gee tara pupeelum yen deeni. So la san dɛna la beere sa'am pupeelum la dɛna fu vom n kini suŋa zuo ti fu puurɛ pee. Bilam la dee la ta'am wuŋɛ fu. Bilam ti wuŋerɛ la wan bɔna bini ge ti pupeelum la nyaa wa'am pooren na. Gee la san dɛna pupeelum yen deeni ti fu puurɛ n pee ti fu la'ara wa, mam ka ti'isɛ la de sɛla n nari ti la wɔŋɛ fu ge.